Cuandotä äjtyäs este ijtutä de preocupado ntatä muspa äwä, descansatzäkä por que tanto pensar y pensar tatä änhpa preocupación pior, cuando ijtu äjtyä janta äjtyä mama' ka'epä jet'tyä nkipsa y nkipsa que jutzä nä manh tzoke', jutzä nä manh tenaye, jiko' ta'ntä änhpa de preocupacionh, tanä muspa descansatzäkä, incluso ta'ntä muspa ku'tä agusto, por que por que tanto preocupacion que näntä nkenu jenä ijtu äjtyä nka'epä, ta'p nä pämpyäjku, ta'p nä recuperatzäjku mä'tzyäki', pior katä ma ak tzo'yätyäji y nä tzyo'yoyupä'i tzyi'patä poca esperanza es mas golpe doloroso este tzi'täjpaptä, jiko de tanto preocupacionh ta'ntät änhpa de tanto pensar jutzä nä manh tzä'yi, jutztä nä manh tzäki', jut'tyä mpäkpa tanto tumit wa'kutyä gastatzäjku, jutzä wa'ku recuperatzäjku, jiko' ta'ntä änhpa a gusto, jenyanhkä'.